Таиланд ягона кишвари Осиёи Ҷанубу Шарқист, ки ҳеҷ гоҳ зери мустамликаи Аврупо қарор нагирифтааст. Ин ба туфайли сиёсати зираконаи шоҳони таиландӣ имконпазир шуд. Онҳо ба кишварҳои қудратманд созиш мекарданд ва ислоҳот мегузаронданд. Ҳамин чиз ба онҳо имкони ҳифзи истиқлолият дод.